Nini neenda sana riya chai na chapati da isano ako kwa mfano riya sana chapati na chai na chai ya masusu, na visodasoda jii na fisupu jii ko narire jio nokishana nafsi yaane ikava vyaboha. Halafu kintu chiingi chakurya kii chiingi, yaani nenda sana nini nenda sana pilau yani na ko waterekire pilau na nachuri, nenda sana pilau. korire pilau kishana uri vyaboha ja ka ntulontulo ji, no mana nenda sana urya pilau. Lakini kii ko navukire vyaviha ba chapati vii neenda riya sana si urikishana viri ntaala tuuku no mana nenda sana chapati. Kwasababu chapati ni chakurya che chaboha, halafu chalaikia na ko waikwatire chapati isima shida tunka chapati kwanza koo warire na kintu chochosi vii, mwene uri palepale vii kwasababu yatengenezwa na ngano yoosi yavikwa cho ko wasakire muchu waboha woo tengeneza chapati vaantu keenda vari sana kwamfano watite ufundi woo tereke chapati jaboha vantu ula vari chapati pata uri mpesa jamema ko wabunirye vii njira yaboha yootengeneza chapati si uripata tabu kiingi kii tuku atori na mpesa.